<hesitation> Mixeur zao zao, gnazy fanamboara jus regny. De izy aloha tsy maintsy mandeha am'courant. De agnatiny ao am’zay zao misy regny vy maranitsy regny manapotipotiky an’le sakafo. De lafa anao am’zay manao anazy, asiànao <hesitation> rano miaraka amin’igny voankazo potipotehinao igny. De izy koa afaky anaova mayonnaise.